Nne bere táá La awóó ō roō arábá á táá sira oó du oō oo re ne óó re bere oo taá ōō ōōne wōō ōō re ōroo ōō re araba ōō á táá ōōresira ōō ju a chu chure nne chure bere chur re taa chur re táá là achu re awóó achu re ó roó achu re á rabá achure sira ó jua ó taá chu táá chure nne táá chure ó bere táá chure ó táá